Pues xa ku'unu unu xa ndida nxu unu nayiwini ndide, <hesitation> katinu xi ñiinu iyo nxu xa waya xa una nxu ndi xa nxu xetiunu, nxu xetiunu televisión